<hesitation> kongoi mising, ane ko aae kasit ap <hesitation> imbar, <hesitation> akole pek, akole ingwek <hesitation> ko kasi ni nyu kotareto eng' tukun chechang, tareto anyor amitwogik cha ame, tareto anyor cha aaldai soko asich rapishek cha alipane <hesitation> skul fiis. aya imbar kora kotaretech ing' tukuk che chang kenyoru amitwogik che tareti porwek chok, che terter kouu ingwek, ak tukuk alak tukul che kikole achek imbar, kora aripe tuka atinye tuka charipe chayaki che eng kila petut aa akachini amitwogik <hesitation> apaapai sokokona cheko, ko cheko kepaishe eng' <hesitation> kechape <hesitation> amitwogik akora kealdai alak sekee <hesitation> sekenyorune rapishek <hesitation> kasit ake kora na ae ko aae kasit ap stimet, ako kasit ap stimet konatak na ae mising, akonatak na ae atkan tukul, akonatak ne kona kona rapishek, ko kasit ni nyu ko <hesitation> chechang kochekipiru simeshek, alak kora kochekichenge, ko ichenge korik cha kiteche, si som kasi sikosich i ai kasit ap stimet. Kosinyoru rapishek, ko kasit ni kotareti, tareti kapsa ako konu rapishek chepo chekitarete chataretee kei atkan tukul, ane ak kot nyu. ako <hesitation> kita ake kora ne kiae ko ki keae cheki ripea chepo eng' kasit ap stimet, yae ng'okurin chito kole kaya kaya ne kaya palpit kaya ne. iachi ripea soko kong'et nini, iwe koikaitar inyoru kei kidogo, <hesitation> taretin atkan tukul, aa kasit ake kora netap aae ko kasit ap <hesitation> plambing, notok ko nepo peek, notok ne kiae iin kichope paipinik che cheipe peek ing' korik, ko kora kasii notok ko ko kichenge kora ku nepo stimet, ko icheng'e korik che chakakitau chokokitai ke chop a chop che tesetai kechope ak alak ko chekiae ripea, chapi kere ile kamii kamii kamii ng'olyo ma aa ichop si sinyoru siling, kokasinotok kotareto kapsa eng' eng' kasishek chuk tareto arip koinyuu, tareto aai kasit aai tukuk chuk chepo kila chepo kila, chepo ko chepo koot, chepoo. Chepo sapet ako <hesitation> tareto kora sa- sanyor <noise> chepkondok cha alchine tuka amitwogik chepkondok cha ale tukuk cha ndei imbar chepkondok che chetareti konyu ak pik chuk <hesitation> chepkondok chepo tukuk tukul chekiae atkan tukul ne nepo petut, ko kasishe chotok kotareto kapisa ako awekchini cheopa kongoi amu kasishe chotok, <hesitation> ko kasit sine mising naae konepo tuka, pa tuka aripe tuka, <hesitation> ko tuka komache mache amitwogik mache peek mache kikoor, akora mache iroo kora iro ile ma maimyanso ko kas iripe atkan tukul soko sokotepi komie, konepo imbar komii kekole pandek akekole kora aa akole kora ingwek, ko ingwek ko chang ngwek che kikole, mii ingwek che uu <hesitation> kopichek che uu sukuma che uu nde <hesitation> kundek, che uu isakek, sochek, kotukuk chotok chikikole eng' imbar ako komache ripset ne inekei kole kora <hesitation> pinsik ak marakwek. Koyekol tukchotok komeche kerip, koyeruryo kokonu amitwogik chekiame, akokonu kora rapishek che chekitarete kei, yantokol chekilipane fis, ak ak maendeleo ak tuku chemeche chepa teseet ap tai nepo kapchi, ko konotok mising nekeae ko kasit notok apaipachini amu notok nekona chepkondok cha aripekei atkan tukul, kongoi mising.